ตอนนี้ทันได้พร้อม เพราะยังบ่มีกำลังทรัพย์

มีความรู้สึกซื่อซื่อ เพราะว่าชอบเล่นหุ้น

น่าจะชอบอยู่มั้ง เพราะว่ามันเป็นการเก็บเงินวิธีหนึ่ง

กะขึ้นอยู่กับคน

บ่ เพราะว่าบ่มีเวลา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

กะดีอยู่ บริการเร็วดีอยู่

ธนาคารกรุงไทย เพราะเว้าดีอยู่

กะดีอยู่นะ

กะเพียงพออยู่นะ เพียงแต่มันอยู่ไกลซื่อซื่อ

กะน่าจะกะมั่นอยู่นะ เพราะว่าเป็นธนาคาร

บ่นะ เพราะว่าเป็นธนาคารที่มีความไว้วางใจอยู่

น่าจะพอพอกันวะ

รวดเร็วทันใจดี

อันนี้กะบ่รู้คือกัน

น่าจะเป็นกรุงไทย เพราะว่าไปทางใดกะพ้อแต่กรุงไทย

คิดว่าน่าจะเป็นกรุงไทยแหละ เพราะว่าใซ้บริการกรุงไทย

มีอยู่ ถ้าเกิดข้อเสีย ธนาคารกะบ่มีคนไว้วางใจ

บ่มีนะ กะขึ้นอยู่กับธนาคารว่าเพิ่นเฮ็ดออกมาแบบใด

ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน

กะจำเป็นอยู่นะ เพราะว่าบางบ้านมันกะอยู่ไกล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

น่าจะเป็นกรุงไทยนะ เพราะว่ามันได้ยืม กยศ. ได้

ข้อยกะบ่กะจักคือกัน เพราะว่าข้อยบ่ได้กะบริการธนาคารกสิกรไทย

จะเลือกเอาธนาคารที่มันใกล้บ้านและสะดวกสบาย

บ่มีความคิดเห็น

มีการแข่งขันสูงอยู่นะ เพราะว่าต้องหาลูกค้า

เข้าถึงง่ายอยู่นะ เพราะต้องการลูกค้า

บ่มีความคิดเห็นค่ะ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

กะน่าจะมีของแถมในการไปเปิดบัญชีมั้ง

บ่มีความคิดเห็น

กะน่าจะรับฟังดีอยู่นะ เพราะว่าต้องการลูกค้า

กะบ่รู้คือกัน

ต้องใซ้เงินแบบประหยัดประหยัด

เริ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละ เพราะอายุมันหลายแล้ว

คงจะเอาไปฝากไว้ในธนาคารลางเที่ยอนาคต อั่น

กะต้องไปถามยืมนำคนข้างบ้าน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

กะต้องมีล่ะเนาะ กะบ่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นแบบใด

กะต้องประหยัดกะแหล้ว บัดยามแก่เฒ่ามากะสิบ่มีเงินกะ

บ่มีความคิดเห็น กะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ

บ่เนาะ บ่น่าจะมีปัญหา

ดีอยู่นะ เพราะว่าคนอีสานเก็บเงินเก่ง

เฮ็ดให้คนเฮามีอิสระอยู่ เพราะว่าอยากไปไสเฮาได้ไป

กะบ่นะ มันเฮ็ดให้กะสะดวกสบายขึ้นอยู่

น่าจะพอพอกัน